მე სიამოვნებით ვისწავლიდი პიანინოზე დაკვრას.

ნაკლებად დავყაროთ ნაგავი

ჩემი საყვარელი ფერია მწვანე რადგანაც ის ასოცირდება განახლებასთან ბუნებასთან სიცოცხლესთან

ბავშვები ჩემს ირგვლივძირითადად დაკავებული არიან კომპიუტერული თამაშებით თუმცა ამ ბოლო დროს იგრძნობა დაინტერესება კალადბურთით ფეხბურთით რაც ძალიან მახარებს

ჩემთვის განსაკუთრებული ადგილია ჩემი დედული ჩემი სოფელი ხონის რაიონი ღვედი რადგანაც ის ასოცირდება ბედნიერად გატარებულ დღეებთან

მეგობრობის საფუძველი არის ერთად გატარებული დრო ერთმანეთის გამოცდილება ერთმანეთის ჭირსა და ლხილის გაზიარება ერთმანეთის გატანა ერთმანეთის პატიება ძან კარგი რამეა მეგობრებო

ჩემი საყვარელი კერძია საცივი და ღომი რომელიც მზადდება ინდაურით ნიგვზით და ძალიან გემრიელია ასევე საცივთან საჭმელი რომელსაც ქვია ღომი

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ძირითადად ჩვენთან ხელმისაწვდომია მარშუტი ავტობუსი მატარებელი

სამწუხაროდ ამ ეტაპზე არ ვარ დაკავებული სპორტით ძალიან დიდი სურვილი მაქვს დააკავეს სპორტით მიუხედავად დიდი ასაკისა

მობილური ტელეფონების მთავარი უპირატესობა ის არი რომ დროსა და სივრცეში მანძილში შეზღუდული არ არის სწრაფი კომუნიკაციის საშუალებაა.

მწვანე ქალაქში მცხოვრებს ეგ სიამოვნება ნამდვილად გვაქ და მაინც მარადმწვანე მცენარეებს ვხედავ უფრო მეტად

სტუმართმოყვარეობის მნიშვნელობა ქართულ კულტურაში გახლავთ ის რომ სტუმარი ხვთისაა ყველა ოჯახში მოვლენილ სტუმარს თუ დაწესებულებაში ღმერთი გვიგზავნის და ღმერთს საპატიო დახვედრა სჭირდება

თანამედროვე მოსწავლის უმთავრესი მახასიათებელი არი არასიღრმისეული ინფორმაციის გაგება და წვდომა, ალბათ მაინც ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით.

21-ე საუკუნე ყოვლად წარმოუდგენელია ტექნოლოგიების გარეშე და ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე კი არა ყოველწამიერ ცხოვრებაზე ახდენს ზეგავლენას.

საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში ყველაზე მნიშვნელოვანია სოციალური ურთიერთობები და სოციალური უნარების გამოვლენა, ადამინური ურთიერთობები, როგორც არასდროს ისე მნიშვნელოვანი გახდა 21-ე საუკუნეში.

განსაკუთრებით გამიკვირდა ჩატჯიბიტის პასუხები და მისი გონებრივი შესაძლებლობები და ყველა კითხვაზე პასუხი

ჩემი საყვარელი ფერია ცისფერი რადგან ის უკავშირდება ცას სიწმინდეს სისპეტაკეს

იდეალური შაბათ კვირა მაშინ არი ჩემთვის როცა ოჯახთან ერთად ქალაქგარეთ კურორტზე მივდივარ

წარმატება ჩემთვის ნიშნავს პროფესიულ წინსვლას

ჩემი საყვარელი კერძია ჩახოხბილი

ტექნოლოგია ცვლის ადამიანის ცხოვრებას როგორც უკეთესობისკენ ასევე აფერხებს ადამიანურ ურთიერთობებს

ახალგაზრდებმა ტექნოლოგიები უნდა გამოიყენონ განვითარებისათვის

რომ მქონდეს მეტი დრო ჰობისთვის ალბათ სპორტის რომელიმე სახეობას ავირჩევდი

ხელოვნური ინტელექტი ბევრი პრობლემის გადაჭრაში დაეხმარება ადამიანებს

თანამედროვე სკოლის უმთავრესი გამოწვევა არის რომ მოსწავლე ჩამოყალიბდეს სახელმწიფოებრივად მოაზროვნედ პასუხისმგებლობის მქონე კონკურენტუნარიან მოქალაქედ

ჩემი აზრით პასიური დასვენება არის დასვენების ისეთი ფორმა როდესაც ადამიანი არ აკეთებს ფიზიკურ ვარჯიშებს, არ არის ჩართული აქტიურ მოძრაობაში და ძირითადად მოდუნებულია

ადამიანებში ყველაზე მეტად ვაფასებ ერთგულებას

ჩვენს ქვეყანაში ყველაზე მეტად ცნობილ ისტორიულ მოვლენად მე მიმაჩნია საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი

ბოლო წლებში ამინდი გაუარესდა ხშირად არის წვიმიანი ამინდები

დღეს მოღრუბლულია და ცუდი ამინდია